Zeru, Dui, Quattru, Sei, Ottu, Deci, Dudici, Quattordici, Sidici, Diciottu, Vinti, Vintidui, Vintiquattru, Vintisei, Vintottu, Trenta, Trentadui, Trentaquattru, Trentasei, Trentottu, Quaranta, Quarantadui, Quarantaquattru, Quarantasei, Quaranteottu, Cinquanta, Cinquantadui, Cinquantaquattru, Cinquantasei, Cinquantottu, Sissanta, Sissantadui, Sissantaquattru, Sissantasei, Sissantottu, Sittanta…